بالنسبه لي المعتقدات الدينيه من اهم المعتقدات لي لازم نعلموهم للعباد <hesitation> و المعتقدات الدينيه <hesitation> خاصة الإسلام <hesitation> لازم تعلمو و تعرفو <hesitation> لكل وجه لكل لعباد يعني الموجوده على كوكب الأرض و تفهمهولهم و تعلمهولهم <hesitation>